كنفضل تكون عندي القدرة نتحكم فالحيوانات اما الالات فحنا كإنسان كنقدرو نتحكمو فيهم العكس ديال الحيوانات مانقدروش نتحكمو فيهم لا قدرنا نتحكمو فيهم غنقدرو نديرو بزاف الحوايج و نضمو الحيوانات البرية و نخليوها فالبلاصة اللي بغينا و نجيبو الحيوانات الاليفة للبلاصة اللي بغينا هكا غيكون عندنا واحد التحكم جيد